ہمارے یہاں کتّی کی ملتے بولے تو بہت منگے بنگے رہتے دیکھو کروڑ ایسے رہتے، اگر تمہیں ایسا گھر ہونا، بنگلے جیسا، ویلا جیسا، تو تمہیں کم سے کم ایک کروڑ لگ جاتا دیکھو سستے میں کیا آج نہیں ملتا، یہاں بھی تمہیں فلیٹ آ ہونا، سمجھو نیا فلیٹ آ ہونا تو ساٹھ لاکھ کی اوپر لگتا دیکھو ساٹھ لاکھ، ستر لاکھ، اسی لاکھ پرانے گھر آ ہونا، اور وہ ایسا معلوم کر لیتا کہ کتّے بڑے بڑے روم ہیں، اس کے حساب سے، اور کتنے روم ہیں، ایک ہے دو ہے، اس کے حساب سے ریٹ ہوتے یہ سمجھو فلیٹ بہت پرانا ہے، بیس سال تیس سال کا، تو بیس سال تیس سال کا سمجھو ایک ساٹھ لاکھ کا ہے فلیٹ تو پچاس لاکھ میں، چالیس لاکھ میں دے دیتے بھی، اور بہت پرانا ہے تو کم سے کم تیس لاکھ، تیس لاکھ کے نیچے کہاں فلیٹ آ نہیں ملتے گھران بولے تو مہنگے ج، دیکھو جتے بھی رہے، ایک کروڑ کے اوپر ہی ملتا گھران سستے نہیں، تمنا کون سی شکیپ ہونا، رستے پو یا پھر گاؤں میں، اندر کھانچہ میں ہونا، اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا دیکھو تمنا کتے مہنگے فلیٹ آں دیتے سو، گھران دیتے سو